Pos lo mesmitu que un mosaicu. Alo primeru descogemus la retrataúra, la prantamus i daí ya vemus las coloris que precisamus. De vés de pieras pos precuramus papelis i cachinus de revistas i pedióricus. Güenu, un collage tamién puei sel un ajuntamientu de retrataúras cachipegás en una cartulina o un cartón peru essu no tien cencia nenguna assinque me feguru que te refieris alo primeru.